Auna vanugai gema vanuga nuganai au gegu bogeboge nuganai auna agitarini bona aveauvirini dagarari tu mai natuma maigeri geri gauvei nugariai e geri sikuri ai agitarini neganai gegu iaku ebaregoni tari tu geri sikuri eagoni neganai eraka maoro maoroni eagoni ea sikurini egenogoini sinari tamari seviseviriai geri vetugunagi o lako gabi o kara kara numa gaukarari mogeri mabarabarari ekoranamagirini eveirini tari tu a geri danu gauvei eagovinirini neganai gaukara ekorini bena gauvei muririai eraka maoro maoroni eagomani geri numai eagomani sinari tamari gesi bena motu mo bogi gena gauvei karakara bema kara eurani beveirini evei vegogorini bena motu gauvei marevana enamoni ena namo tu mero kekeni geri sagari. Bona geri gauvei vegogo gitagita bona marevana enamoni dainai gegu iaku tu ebaregoni mogeri gabu nugariai tuna agitarini maki mero tari kika eagoni taugeri debariai geri vamoka geveini eroberobeni o eagoni family vetugunagiri eveini be geri ura karakara eagoni maki segagi egonogoini eagomani family geri ura dagarari mabarari eveini ena namo moga gauvei vegogo marevana evaga namoani family nuganai komiuniti nuganai e vanuga mabarana lubu lekeriai lubu gaukara lekeriai eiava a family gena garevagareva nugariai eiava komiuniti gena gareva nugariai mabarana egauvei vegogoni gavaman lekenai gena gauvei nugariai vanuga komiuniti locol gena gauvei nugariai egarevani bena moga mare gitagitana enamoni senagi au gegu bogeboge nuganai vanuga nuganai kika tu enabe mero geri sagafore o geri lakasirivagi o geri niuniu mogesinai maigeri gauvei eveveini neganai Mero kika tu mabarari eagoni eraka vegogoni gauvei eveirini bena gauka kika maki ebogetarini naturi egitarini neganai gwada egabini bena gia maki egauveini neganai gauveiri maki noga mo asi tauri ai eagoni noga mo ekwaragirini e eraga vagakoririni ini kotunai ta gema lub haroro gena lub a numa be va lagaia be va lagaia nuganai mero mabarabarari moa begitaianai iaku verere na be gabiri mabarana be vebuburigo mo numa bege veia noga mo bekwaragia be vaga koria bena vanuga marevana gitagitana mamilagina bena maki naua mase bena ini toma tu keokeo na mogo gegita karakaraiani benamo.